Ën mia vita l'ai agü diversi tipi dë bestie <hesitation> tanti ciat, ën can, ën lapin e <hesitation> e pensu basta, l'ai pa agü d'autre bestie